Ndithu jila como guiantha nth'ila thjina o asi tha thinga jnila nguixinda tjina hasta ntha tsaga tjina ntha xina ntha paloma ndegui'ina ya tjina tje'e na tji'a na thi thena'a na tje'a na ge tsinga nthu theta ma'a na ntha tjsina tsethe tse sexexru chre ja thi sathi tsithi thi tsuxema thi tha thu thinga tso ra kjuaa na pero ncha tje na ya sa peri si ela como o si chujni ndaxra xra'ue na ndaxri'intha ngaxe ko ixugu xra na na ntha nthi tje'e na nila thi chundana para tje'e xela ntha nchio tje'e na pero ya sala gamana ba jina tsaga'a ba muanaba jinanu ntha nchenu <noise> nuntha chji na nthino ya nchi gamanaba jina hasta nthatunthina hasta jixru thi nda ixi uxusua nda kji nda thu nthini kin nda thathe thathe xema tela tathamana thena'a na ndara kjua na pero yala nchi bajina tho na thi na kjin tje tho the pero como jila ntha si'i nda ngaxi'in guxrala gundanthi tenagi.